Bueno ndame nunu ndanda refrijeradora n <hesitation> ndaje numichí chinachina tu un ndevii ndunuu jun, nduviji jun alimento nduni noina ke nia jun, ndejame refrijeradora dekechi edame nditan chí veinua chinachinate ndio tungue ditan ngu tinanunu nditau, oniya kenunjun nditayu te refrijeror ndugu conservado ne'e, dame fruta naya chiva'a mejin ngu mantenido ña'a ngache cheriji, ndeme meyuyanani kuu refresco nande yiko'o, yivii ndikome ndichi chimeya chiya ye'e ngu conservadoña ndute ngui cuenta nguu iin ñayide refrijeradora.